Hita menilai, sada sada halaki, perbuatan na, buruk dot jelekna, inda bisa hita menilai na sian perbuatan na, ataupun sian perkataan na, menurut au kebaikan ni halaki, dinilai sian kelakuan na, dohot ahli ibadah na, muda ita nilai sian keburukan na, kadang kadang, perbuatanna memang ahli ibadah, tapi muda i nilai sian pambawaan na, memang beda sian halak halak nalain, kadang kadang mangorek orek, keburukan nihalak, i memang inda tola songoni anggo songon dihami mandailing jolo udokkon, pokokna aha na adong i hita, sip ma hita soni ita pareso, ta koreksi dirita masing masing, jadi mangoreksi diri ni halak, keburukan ni halak, manurut ahli ibadah memang dosa dei, inda tola songoni, jadi keburukanta atopun kejelekanta masongoni ita koreksi, kita perbaiki, sanga songondia so tu dalan na denggan, ulang hita jalaki kesalahan ni alak, ulang hita jalaki. Kesalahan nialak mangadu domba halak inda tolai sala dei i agama, harana niaha u dokkon congoni, memang inda tola mangadu domba halak pandokon ni ustad dosa besar, harani aha? Sama juai mamfitnah alak iba inda tola i napetting i peri i llihat, keburu- keburukan ni halak, kejelek kebagusan na iba i aha i pareso, kebaikan naima ita puji kebaikan nai ita tiru sanga songondia so bisa ita songon dia ulang keburukan ni halak sajo i korek koreksi, keburukanta sendiri inda ita pareso, a ima parpanombo sosala hita na marmasarakat, ataupun namar tetangga. Adong sada donganku songonima ulang adong sala saotik, keburukan ni halak do got liginon nia jadi keburukana nia inda iligin ia, kebaikan ni halak carito okko non nia tai ke- kebaikan nia ngga dong i carito on ia tu halak, seolah olah ima alak najahat guarna, anggo dihami mandailing, harani aha so udokkon congoni, asalkon mangkorek korek kesalahan ni halak, memang i! Inda tola i agama pe, dosa nagodang dei, soudokkon congoni tong, harani dia. I diri ta masing masing ma ita pature, ita padenggan, anso bisa hita mangiutkon sunnah sunnah ni nabi bagen!, tai anggo paiutkon sunnah ni nabi ita memang, angkon nabetul betul dei ita alak namariman sanga songondia, soulang nida halak keburukanta, harana dot kejelakanta, naida ni alak kebaikanta sajo meido, jadi anggo na soni, angkon songon ustad bagen doma ita i, halakan ustad sajo adong do kesalahanna, belum tentu benar. Kadang kadang, muda i pasari sari, ustad i pe inda nasude benar i, na bahat do sala ni i, nangge malaikat i, ataupun rasul, harana anggo songon kita do manusia guarna, nabaharu!, marsifat lupa, kadang kadang mang keluar nggon, babata mangecet baru sadar, alah nasala do naudokon i rupa, songondia mattong so denggan ate ahana mulak, na tarulakan be mulak anggo dung kaluar nggon, baba niba kata katai mandung halak do punai i inda iba puna i be.